Albatta, men pishirishni bilmaydigan va endi o'rganishni xoxlayotgan taomlar judayam ko'p. Misol uchun, <hesitation> alfredo, ya'ni italyancha pasta, judayam o'zgacha ta'mga va o'zgacha ko'rinishga ega taomlardan biri hisoblanadi va bundan tashqari, pitsa ya'ni bu ham italyancha taom hisoblanadi. Uni ham o'ziga yarasha farq qiladigan xususiyatlari ko'p.